كان في صيادة اسمها عزيزة ، كانت عزيزة معروفة ف القرية إن هي وقت ما بتجمع السمك كانت لما تلاقي صدف أو أي حاجات شكلها جميل طالعة على الشط كانت بتحب إن هي تاخدها ، فا ف يوم لقت إزازة قديمة ولقت فيها خريطة مرسوم عليها علامة اكس وقررت إن هي تتابع الخريطة